الدهبي لون الفخامه والعز والوجاهات لكن انا ما بحبه بحس بيه مزعج بالنسبه لي لكن النسوان طبعا بيحبوه شديد خالص وبيموتوا فوقو موت